اذا كان بامكاني اتخلص من مشكلة عالمية بختار اني اتخلص من مشكلة الفقر. الفقر هو سبب كل كثير من المشاكل مثل الجوع والجهل والجرائم. ترانا اذا قضينا على الفقر نقدر نوفر للناس حياة وتعليم جيد وصحة افضل. هالشي بساعد المجتمعات على النهوض والتقدم والتحضر